Mivolagna isa tsy agnoky amy gny feo agnabo manomboky amy gny raiky. Ohatsy: raiky, telo, dimy, fito, sy ny sisa azafady.